تا شوف ما كاينش كيما التمارين <hesitation> الطبيعية ذيك، أخطيك من دواء ما تضربش دواوات <hesitation> دواوات أخطيك منها، روح قال دير بيسابس كريسابس كذا طلع الحديد اخدم في الصالة شوية دير الجري، والحبيلة الطل الحبيلة ثم الحبيلة، الحبيلة ما كانش ما احسن منها تخدم الجسم الكل. تخدم طلعك مريقل على الشعرة، فهمتني دير دير.